Kunanqa runakuna rimashanku imaynatas qhatuqkuna kashan, wakinpaqqa allin, wakinpaqtaq mana. Hinallataq, wawakunaq yachayninmanta, imaynatas allinyachisunman chaymanta. Chiri pachapas qallarishanñan, chaymantapas rimashankun.

Qhichwa runaqa Pachamamaq wawanmi. Yachanchismi paymanta llapan imapas hamusqanta. Manan duiñuchu kayku, ashwanpas paywan kushkan kawsayku, payta uyarispa, chaninchaspa. Chay yachayqa manan chinkananchu.

Yachachiqkunaqa ancha hatun llank'ayniyuq kayku. Manan yachayllatachu quyku, wawakunataqa allin runa kanankupaqmi pusariyku. Sasachakuykunaqa kanmi, ichaqa wawakunaq ñawinpi k'anchayta rikuspalla, llapan sasachakuykuna chinkan.

Kampuqa q'umir pampan, mayukunayuq, urqukunayuq. Chaypin uywakuna phawan, hinallataq t'ikakuna wiñan. Llaqtamantaqa huqniraymi, chaypiqa samaymi kan, manan karrukunaq suqsuqqiynin kanchu. Chaypin Pachamamaq sunqun kashan.

Asankarupiqa ashwan hatun raymiqa chunka suqtayuq Juliu killapi p'unchaymi, Mamacha Carmenpaq. Chay p'unchaypiqa llaqtaqa kusikuymanta phawan, tusuykuna, takiykuna, mikhuykuna ima, tukuy imaymanan kan.

Yachay wasita tukuspaqa, Punu llaqtaman rirqani Hatun Yachay Wasipi yachaq, yachachiq kanaypaq. Chaymi ñawpaq musqhuyni karqan, kunanqa hunt'akun.

Kinuwaqa ancha allin mikhunan, ñuqaykupaqqa quri hinan. T'antakunata ruwaspa, wakin kutiqa kinuwa hak'uta yapani, ashwan allin kananpaq. Wawakunapaqpas ancha allinmi, sinchita wiñanankupaq.

Kayta tukuspaqa, t'anta qhatunaymanmi rinay kashan, qhawamuq imaynas kashan, hinallataq wawakunata yachay wasimanta pusamunay kashan.

Libruykunapi ñawirisqayman hinaqa, Asankaru llaqtaqa ñawpa ñawpa pachan, paqarisqa Inka pachamantapas ñawpaqraq. Chaymantataq Ispañulkuna chayamuspa musuq llaqtata sayarichisqaku, ichaqa kay hallp'aqa ñawpamantapachan runayuq karqan.

Libruykunapi ñawirisqayman hinaqa, hatun llaqtakunapi, Lima llaqtapi hina, kawsayqa ashwan usqhayllan, runakunaqa manan riqsinakunkuchu. Ichaqa, chaypipas kanpunin ayllukuna, kallpachakuspa kawsayninkuta ñawpaqman apanku.

Sapa p'unchaymi wawakunaymanpas nini: paqarin tutamanta, paqarin, chawpi p'unchay, ch'isi, tuta.

Asankarupiqa qhatuqa wasiy qayllallapin. Chakillapin rini, ishkay kinsa minutulla. Chaypin llapan riqsisqaykunawan tupaykuni, chaymi ancha kusikunapaq.

Wasiyqa llaqtaq chawpinpin kashan. Ishkay pata wasin, ladrillumanta ruwasqa. Uray patapiqa Qhillqakuna Qhatuy, t'anta rantiynaypiwan kashan. Wichaypitaq aylluywan tiyayku. Wawakunaq puñunanku, nuqaykupaq puñuna, hinallataq wayk'una wasi ima.

Llakiy chayamuwaqtinqa, ñawpaqtaqa wawakunaytan qhawarini, paykunan kallpayta quwanku. Chaymanta, t'anta ruwayman yaykuni, chay llank'ayqa yuyayniyta huqman apan. Tutañataq, warmiywan rimaspa sunquyta thanichini.

Manaraq kayta qallarishaspaqa, yachay wasipin kasharqani, wawakunaq llank'ayninkuta qhawarispa, paqarinpaq yachachinaytapas allichaspa.

Wasiyqa llaqtapi kasqanrayku, kay rakikunayuqmi: punkun, chaymi ñanman qhawan. Uray patapiqa wasi qhatunaykunan kashan. Wichaypiqa kashan wayk'una wasi, puñuna wasikuna, hinallataq hisp'ana wasi.

Ch'aki kananmantaqa willakuykunapin uyarinchis, radiyupi. Hinallataq, para pacha mana allinta paraqtin, llaqtapipis unu pisiyan. Chaymi llakichiwanku, imaraykuchus mikhunakunaq chaninpas wicharin.

Llaqtapiqa ashkha wasikuna ladrillumanta, cimintumantawan ruwasqan, chaykunaqa ashwan takasqan. Ichaqa, wakin mawk'a aduwi wasikunaqa thunikunmanpunin. Chaymi yachay wasipi wawakunaman yachachiyku imatachus ruwananku hallp'a khatataqtin.

Llaqtaypiqa kanku ñawpa yachayniyuq runakuna, paykunaqa manan yachay wasiman rirqankuchu, ichaqa kawsaymi yachachirqan. Paykunatan tapuriyku imapas mana yachasqaykuta. Wakin kutiqa Qillqasqankuta Qhatu Wasiyman hamunku willakuyninkuta willariwaq.

Willakunku ñawpaqpiqa Asankaru llaqtaqa hatun quchaq patanpi kasqa. Huq p'unchaysi, Apu Surunp'una phiñakuspa quchata t'uhachisqa, yakutaq llaqtata wasapayapusqa. Phishqa runakunallan kawsasqaku, paykunan musuqmanta llaqtata sayarichisqaku.

Mana pipas. Nuqallan ruwashani. Yachachiq kaspayqa, yachani siminchista.

"Asankaru qayllapiqa kashan ""San Antun Mawk'a Llaqta"" nisqa. Chayqa hatun pirqayuq, ñawpa runakunaq wasinkunayuq. Ninkun chayqa ñawpaq Pukara runakunaq llaqtan kasqa, paykunaqa ancha yachayniyuqmi kasqaku."

"Ñawpaqpiqa Asankaru ancha riqsisqan karqan uywa qhatunrayku, ashwantaqa turunkunarayku. Llapan Piruw suyumantan hamuq kanku turuta rantikuq. Chaymi ""Turuqkunaq Hallp'an"" nispa sutichaq kanku."

Pachamamataqa chaninchana, imaraykuchus paymi kawsayninchis. Mana pay kaqtinqa, mana mikhuna, mana unu, mana samaypas kanmanchu. Wawakunaman yachachina, payta qhuyaspaqa, nuqanchis kikinchis kawsayninchistan qhuyapayashanchis.

Llaqtapi kawsaspapas, yuyarinipunin tarpuy pachata. Chay pachaqa kusikuymi, llapan ayllu hallp'aman kutin. Muhuqa kawsaymi, chaymi hallp'aman churakun, Pachamamaq q'uñiyninwan wiñarinanpaq. Sumaq takiykunawan, haywarikuykunawan ima tarpukun.

Ari, kay hinatan wawakunaman yachachini: Nuqaqa yachachiqmi kani. Qanqa yachaqmi kanki. Payqa t'antatan rantishan. Nuqanchisqa Asankarupin tiyanchis. Qankunaqa puqllashankichismi. Paykunaqa takishankun.

Kampupi kawsayqa ashwan thawqmi. Runakunaqa pachawan kushkan kawsanku, intiwan sayarispa, tutawan samarispa. Llank'ayninkunaqa hallp'awanmi, uywakunawanmi. Mana llaqtapi hina phawayllachu, ashwanpas sapa p'unchaymi kallpawan llank'ana.